:Dha tuh 'ye de :ple-dih:, :yee' 'on 'cheh 'cheh :eh 'beh-dih :eh 'ye-a zon+ :meheh' 'sorn 'i no. :yee' :a <hesitation> :ne 'de :gbalie: 'i. :yee' deh :a :ne-a 'fe :gbalie: 'i, :yee' buh+ 'zorn-nyor:, mor-: :zi-dih: 'o :gbalie: 'i :dao' :on 'beh-dih: <hesitation> :on 'ye :meheh'na :ne, on 'yi-a 'de: :yee' <hesitation> 'on 'de-a 'de-di mu 'dlou:-'. 'de nae' or mu-a 'dlou' or ya-a 'de 'dlou' ya, :yee' or 'ye nyor :dao' 'weh, :yee' an no a 'yle :a 'ye mu 'o, 'kwi'nehbo:-nyor+ mo-: :ne :daa 'o, 'kwi'nehbo:-nyor+ :mo-: :ne :daa 'o, :ka 'an-a' uncle :ne-a 'de 'dlou ya :ka or :ne 'de 'dlou ya, buh+ 'zorn-nyor:+ :dalo' on zi-'. 'An uncle yi 'o :gbalie: 'i, or yi-a 'de, 'de or 'daa' deh 'on 'ye-a zean' eh no deh eh po 'an-a' :porluh 'zorn, buh+ 'zorn-nyor:+: <hesitation> mo-: :zi-dih: dha :daa zean' :an no a 'yle:a 'ye mu 'kwi'nehbo:-nyor+ mo-: :ne :daa :dah 'da 'o, :yenh :a no-a 'o :a 'si-a :gwloror'-dih, :yee' :jororn' :gbeli' dbo nyor+, :yee' :jororn' :gbeli dbo nyor+, or 'de a mnyor+-a klehkpeh :on :ne-a :gbale:+ bo-dih on 'yi :gwloror'. :a :taa 'de :gbalie: 'i 'wluh :a :taa :gwloror'-dih 'si, 'de wlaa' bo, :yee' on kpon <hesitation> 'on :baa' an 'da-dih-or :teleylayu:, or-: <hesitation> :pape' :due' mo-: on 'duo:-' on po jee', :yee' deh on po-a 'de 'gbu :dao' 'di, 'On 'de 'da a :sorn :a 'ye :zia'-bli mu'dekorn: 'on :baa'. 'De on 'da a :sorn :a 'ye "zia' 'bli mu. :a 'si-a dha :zia' 'bli-dihzorn bo :dhja :zulu+-a wlu-dih-a :yee' tuh pa-'. Deh 'on 'beh-doh: 'on 'ye-a 'i yubo: deh 'jeh 'de 'on yubo-a 'i deh 'jeh, deh tuh pa-' buh+ kpa 'o :wlu 'da 'an-a' <hesitation> :chuu:-a klehkpeh on wall-a klehkpeh 'on sie 'de 'on :baa' 'de 'gbu 'on 'duo:-' 'nafe eh-: 'on gba kwa :a mu yubu' de. Deh 'on 'kpa-' 'de nyor 'kle, mor eh :se deh 'on 'wluh-a :wlunhuhuh: 'on 'ye deh :eh :mor 'weh :deh, :but :ka nyor+-a ple-a eh-: ple-dih 'on. 'anyneh' :gwlor-nyor-buo' or ple 'meh-a 'weh, because deh :en 'wlu-a 'on se en wlu 'worn :zai' 'on se-eh 'ye. 'De :dha nyor+-a ple-a 'on 'kpa 'de on 'klei' 'on :duo: 'on 'de-a 'nafe :vla 'on sie 'o 'on 'de dih, 'on sie 'on 'de 'weh dha :zia' 'bli. 'Dpo :dha an 'da-dih 'nimeh' :wlo-a :gwie: 'gbannih la taa 'o 'nyne on 'da gbe 'o'o, :a ta 'de 'kwla pa <hesitation> :pape' :due' an 'da-dih-a 'fae'-a wlu dha wlu 'bli or-a'a: 'nynor 'de :dha or :ne-a 'deh or po-a or-: 'tiei' 'di eh blu 'o or 'blu <hesitation> 'de or[-a' buh :jla 'do :dha 'o, 'de :pape' kpa 'o 'vin da, or 'kpa 'o 'vin 'da, 'de or 'da 'o! 'An-a'a: 'nynor-a buh :chehn 'i 'o, 'de :a sie 'o dih <hesitation> deh :pape'-a 'van-a 'de 'kwla on 'da 'bor <hesitation> :on :ne-a tuh bo :ya, :a :taa :gwie' 'si 'de on 'da 'bor eh :se <hesitation> :an 'dba-a nyor 'o a 'yle-a :a 'ye mu 'o i' 'Ka :a no :a 'si :gwie: 'i, :a 'kpa 'o na 'da, :a kpa 'o mu 'da,'on sie 'on 'de 'i 'weh, 'on 'si 'o 'ni worn 'i-dih, :dha 'on :za nyor :eh, 'on se nyor 'ble, 'on taa-dih 'si :kpeheh: 'on 'ye-a :forn :wehbeheh:, :yee' 'on 'de-: 'on :baa-: 'ye on yi de, :kaa :a :baa' no or dbo 'kaa: or yi-a :gwie: 'i 'de 'ni worn 'i on kpa-a yubu' de. Deh 'mor mlor 'on 'ye-a dih eh-: 'o.